Ny marokoroko eo amy sisinà vola madinika sasany a de natao a mba ho ampiasain'ny olona manana kilema de ny jamba izany anavahany ny vola madinika maromaro, ny a- ary ihany koa ampiasaina mba hanavahana lay vola zay samihafa ny tombany.